Smoke dector sunii. akinin aar darg malsunii mal dalili aarasun dufteet malsun bayaat shuufai, won sunii mal sunii ak inin darg, inama jarsun jir yote hindagarsiisai. ibidiit jira ama dalili isaat jira ama woyiit gubeta ama woiit gubeno feda malsun duum inamaanen uftayarishe baresun kasa yaati.